Ae hanii, to doka leddi hokke dama a naftira be ta'adeeɓe ngam ta'ayiɗe a'anda hunde fere to dole'on seto anaftire be kwaya halitta neɗɗo atabbitina hanko'on ko na hanko ba.